Ma pensarìu ël ciat, al e 'na bestia ën po particular, cuai volte a völ duvré le i unge për zgrafignete, cuai volte a dövra la lenga për berlichete, cuai volte a ven vizin, a s'fërta, cuai volte a ven vizin a ti e a ausa la cua për fese carësié e cuindi ël ciat al e la bestia ch'a më piazarìa dë pi